باش نبدل البولة كندور البولة بشوية حتى يتحيدو دوك السنينات و كنحيدها وكناخد بولة خرى كندخلها فديك الفتحة كندورها عاوتاني حتى تيشدو دوك السنينات مزيان و ماغاديش طيح و هكا غنكونو بدلنا البولة